ବାର୍ବିକ୍ଯୂ କରୀବା ପାଈ ପ୍ରଥମେ ଭଲୋ ମାଂସୋ କିମବା ପଣୀ ପରୀବା କିମବା। ପଣୀର ମଶୁରୁମ ପରୀ ଆମଵରୀ କୋ ଜୋଗଡା କରନତୁ ତାକୋ ମେରେନେଟ କରନତୁ। ଏବଂଗ ତୀରିଶରୁ ସାଥ୍ଯା ବିନେଟ ଜାଏ ତାକୋ ଛାଡେ ଦିଯନତୁ ବାର୍ବିକ୍ଯୂ ପାଈ। କୋଈଲା ଏବଂଗ କାଥା ଜୋଗଡା କରୀ ନିଯା ନଗଈ ତାକୋ କିଛୀ ସମଝ। ଛାଡେ ଦିଯନତୁ ବାର୍ବିକ୍ଯୂ ଗ୍ରିଲ ଉପରେ ତୀରି କରା ଜାଏ ଥିଵା ଖାଦ୍ଯା ସମଗରୀ। କୋ ରଖନତୁ ଏବଂଗ ତାକୋ ଦାସରୁ ମିନିତ କିମବା ମିନିତ ଜାଏ ତାକୋ। ଛାଡେ ଦିଯନତ କିଛେ ତା କୋଈଲା ସେ ଖାଦ୍ଯା ସମଗରୀ ପାଈଖାରେ ମଦ୍ଯା। ରଖନେ ଦିଯନତୁ ଜୋଗଡା ତାକୋ ସ୍ମୁକ୍ଯୀ ପ୍ଲେଵର ମଦ୍ଯା ମିଲ ପାଈଡୀଵୋ।